Sabong nyaai toro paken sa ta lu mele goson sebong pe'ndon ma wow sedap wo sabon nyaai paken pa was dambung pe'ndon dambung ti sa paken ta bersih jadi susut nendo wo endo wo tenga hari akat mengindo ta musti lumelek su pe'ndon ta sehat ta musti make sebong salu melek wo dambung sapi pi an musi goson sebong pe'ndon tu weya weya bersih sa ta bersih sehat ha udah